عشان نغير إطار سيارة أو بالبداية بنجيب <hesitation> السيارة بنحطها على سطح مستوي، بنرفع السيارة بالرافعة، بنفك الصواميل حقت العجلة، بنزيل العجلة القديمة، وبنحط مكانها العجلة الجديدة، بنثبت الصواميل، وبنخفض السيارة، وكذا تمام. بعدين الدراجه كيف بنسوي؟ كمان بنجيب الدراجة، بنقلبها بحيث تكون العجلات للأعلى، بنفك القديمة، وبنحط الجديدة، وخلاص.